हाव जोर बाराणेंबर चिट्टा झाल्यावर माका ह्या दिसा। खूप महत्वाचें किद्याक मुणशे ह्या नंबराक माझ्या नणिचो जन्मां येलो दिस ह्याच दिसा। तेनें पृथ्विचेर जन्म घेतालोलो आनी सांगपाचे मुंणशे बारांतर्केर आमचो आखो घर कुशेन भरता।